ایټالیا ډېر لرغونی تاریخ لري. د روم امپراتورۍ په نام وه. د ایټالیا تاریخ ډېري لوړي او ژوري لیدلي دي، او همیشه به یې د یونان او تورکیې سره جنجال او جنګ و. په دوهم جنګ جهاني کي هم ایټالیا ښکیل وه او د جاپان پر خوا وه. نور داسي معلومات نسته را سره چې په دې برخه کي شریک کړم، دغه څه راته معلوم وه.